मए हिटर बिना बैठन चाहत हओ काहेकि हमर ठाउँमे इतनो जाडो न होत हए । पर गर्मी गजब होत हए । जाडो मए सहिलेत हओं पर गर्मी न सहिपात हओं । तभि मए हिटर बिना बैठ सकत हओं ।